Este para este nin núhu lahdxin nin náha para shtéhenra ni rahca fiestinra nin rahca madxiduh dzigah duzáhndu, rahca dusha bwín este, núhu hora. rahca dushabah ilusionar porque láha duzáhndu dze gadzín, nin náha buihinin raa nin guchxí, rachidinranuh bah recordar, nichxí náha desde ca´dxi, dzigah dzi tuhbi cadenin náhan biahn néhenun porque desde shtitaranuh shnitanuh, desde mucho más antes mas anterior bwininrah nin guñichxí lóho. porque tuhbi ladidxí dzidza náha bwín dzéhe guihdxi yuuh, ya chin rahca duzáhndu bwín nin dxúnuh guihdxi yuuh ríh riustohonuh rahcan chin. dxin núh anuh dzéhe riashinuh riashinuh porque porque este, huhu rachidihunuh este ridinuh tuhbi ofrenda par lac rah shguéhtagulin nuh shnitanuh. shtihitanuh shnanchxía rah nuh bwininchxídzi nin guhucarah adelantar, riashí dusha bwín desde stúhu bwe´u antes, ahra bah riga dzéhetalan, ahra bah riyunlah preparar. ahra bah natéheruh, natéheruh riastéhe rah bah tin dóhopah dxí shñihirabah rudzian ra bah gadxé tih shí ruhunrabah radxí natéheruh riastéhe rabah ruhunrabah. shmandadurabah tin riatéhe stzínrabah, madza dzá tzíñuh guhbi´dxi riadxi gadzin gadzinpah dudzáhndu Chxi chxí rdzalóho ruietuh shbidziarabah, lac rabah riazí rabahn rdzírabah rzu´crarabah rdzirabah shcanelarabah, shcáharabah tuhbi dxí shguinrahbah. este ruhunrabah para rahca shbidziára bah chéhe nerabahn dxietuhn chéneheraban chin chalóho guibi garih rabahn ca´parabahn. porque láhan biétuh lac mulin, binechu nin náh este ca´parabahn cuíhin guibidzin cuíhin, porque porque cayúhunrabah preparar duzáhndu, chin chalóho dxietuh. shchocolatera bah gacarahbah gutia rabahn gagurabahn lahan tuhbi róhobwín tin nichxí gudzóhobarabah lóh shchanra bah tin ya que láhan lan dze gadzin gah. chin gadzinan shtuhbi dxí shchiopa dxí cheherabah mercado, chehedzirabah shfrutarabah, shmanzanrabah, lo que es gadxpe tih fruta, shñitarabah, jicama, narasha, mandarina garah tih nichxí, bidziáha yúura, nueza rah, chehé carahbah tuhbi dxítuhn lóho shtáhanrabah chéhe ca´rabah buel ay nahparabah mazcáhyi, nahpara. ruhunraban conseguir, chxí chxí gudzurabahn cuéh este shcháhanrabah garah tih nichxí ruhun bwín tihn ruhunrabah tuh ofrendín para guetaguhlinraa chingadzín. vispra duzáhndu nahpa náhal este, adornonchxí lóho shcháhan bwín, cuhurabah dxiáa lóho shchaninrabah gudzia ñíhirabah cun tuh veladorin gucadxira bah tin nichxí náha bia. ñiyihn ria ganehera guetaguhlin. Todo que garatih ni rahca duzáhndu riashí bwín ruhunban preparar. dzirahbah shbuidxin gularah bah dzirabah chxinra bah guhunrabah calduhn. guhurabah bieh ruhunrabah preparar, shmolera bah ya que láhan guca´naha chxí chxí gudzibara bahn lóho shchahanrabah, pero vispra duzáhndu. shñíhirabah gadxé gadxé tih, bwín riáh ruá báha, gadubi guidxi riáha ruá baha ria gadxpi rabah shguetagulara bah shñihirabah chalóho. dxiugarih rabah, ar bah guá ruá báha, chúhu gusha´lin chúhu lóho shcháhanra bah, chxí chxí dzóhobah tuh plori café, buel chxí visitin. dzéhe ruhunraban compartir ruhudirabah tuh panin, ruhudirahbah, núhu bwín riah rabah ria guiah rabah shpadrinurahbah shmadrinahrabah,. o shmáhyih rabah, lar bah dzéhe guiáh gah lac rahbah, hor ni guigáha hora, dzigah como a las nueve, a las diez, ba gudzalóho muscah ruá. guido´, tin náhaluh guiréh gah calendra, shñíhirabah para dzéhen par gaduhubi nedzíu muerditih dshahan, lóho dxiá cue´h kisko. rudxiáhan de richxí gadidxín dsháhan crudzi, guyalóho badxiahan gudxiáhan dsháhan crudzi, richxí rudzura bah tuh mazcáhyi lóhora. autoridad, riá bendición riá yíhcan chalóho nichxí bay gucaha shnédzan ba dzéhen par loh cruz guéhta ríh, tídshi sin ríh lóho crudzi bay bah dzéhen ruá panteón. mas chiopa hora rudxiáah calendra rua panteón porque shla´ñiraa difunton aymuinra. Riyuhunrabha dxigah réhe bwín cada lac rah bah nuahrabah shbotellabah, cada lac rabah, riashírabah porque tuh fecha nin rahcan recordar. lac rah lazayin núh nin rachxí, chin dzalóhon lulchxima nin ríahraa muscah ruá panteón rudxiárabah biñíninrah dxigah rahca yíhcarabih. rudxiárabih, chin chalóho gabiah garih calendra, lulchxima dios nunca muere ria´bay richxi sin an naha chin chalóho gabiagarihin néhe gadubih nedzíu. gaduhubi lada guihdxi gucayi dzi riuh gari calendra binechu riaga dxiara bwín ria guéherabah, chin chalóh dxiu garihin gucah yi dzi más a las cuatro riuh garihin, ya de lac rah. toptaduhun horchxí radichi rabah bwínrah nin náha encargado de guido´, horchxí rudzia horchxí rabihirabah bah dze gash gadzirabah nigal tuh carriyin. garáh guéhla tuhbi caf, chocolaten gahca muerdotih lóho dxáhan dzibahn, ga´yih shpuidxirabah, muerdotih lóho dxáhan dzibah tuhbi ta, este platuh calduchxi. despues ha mole gahca ah muerdotih lóh dxáahan dziba lagahn dzichxí náha rahca duzáhndu, ria gihinrabah dxín guetaguhla riagihinrabah dzichxí náhan. tin nichxí náha racah riacha duzáhndu garah guehla ropa dxí, ba dzéherabah este ruá baha ria néherabah tuhbi este tombrin shñíhirabah tuhbi dzigah dzi shí. crudzin chxí náhan. Tin riagihinra bwín responsa par shaymuinra bah, nichxí náha rahcan astáh chiopa dxíchxi mádzi, mádzi jóscah, ya chin gahca chohnna dxí, tahpa dxí, pues. bwíninraa nin riéhe rahcan ba dzéheradza ñin, riachxí yirahñi, shguéhel nabahannñin, ya dzigah shmanasantuh costumbre nin nahpanuuh lahdxinuh rih nin náha este. hor nin chuhutéhe cureshmah, chxí chxí ay rahabirabah, ayruh raú bwín buehla, ayruh raú bwín, raú bwín biayíhn, raú bwín bidzah nchxídzi, ráu bwín bidzáh culorin. shica dzi cosin raura bah ay ruh raurabah lo que es buehla, chin gahca primer viernes, galóho miercoles de ceniza chxí galóh dxíchxi rdzalóhon ria rah bwín. láhan guido´, ria caharabah cobah déhyin riú locah rabah, tin nichxí náha ruhunra bah guardar, segun lac rabah ay shí ruhunrabah ay rahca malcriadurabah ay rahca. de richxí nin náha este vi, primer viernes shñihirabah a las cinco a las cuatro rdzalóho réhe dulce nombre riañíh viacrusis, catorce latah riañih, riarah tobtaduhun. riarah riachxí yih tuhbi dxí antes cah pah rihca gudíhi bwín ca´ cuedzañihin núhu bwín rdzigueldabah nuhu bwín ay dza rdzigueldabah cuéhdza ñih. Náha gudzalóho gah ruhunrabah chin ruárabah chéhe dxáanin ruhuridabah mas tuhbi agua fresca, mas tuh fruta tuhbi tostadin, ruhudiragah bwinin nin náhan ruá shléhe ñih. astáh astáh shbuedzañih nahpa gadxé vierna ga´dzi vierna, náhan astáh radzíhin shmanasantuh, chin rahca cuarto viernes bah dzéherabah bah dzeberabah ñih, coma dxi chxí. náha cuarto viernes shñíhirabah rahca láha tuhbi dxáanin rahca, ya rahcarabah dividir, nuhunrabah dzenéhñih ríh, shnunrabah rinegañih láhan guido´ lahgah. de richxí láha quinto viernes dzéhe rabirah bah quinto viernes núhu vueltah rúhun tucar riabahn rahca las peñas shñihiragabah, toptaduhun nin náhara encargado de. dxáhaninchxi nahpa ruhunrabih tuh comidin ruá yíhdzirabih, núhu vueltah rúhun tucar rahca riabahan dzigah shñíhirabah vierna dulori shñihirabah, deh richxí. tob taduh nin nálagah vierna dulori chxí nahpa ruhunba tuh shcomidin bah shbuidxibah shcompuinbah shbuidxirabah riah rabah ruá yídzirabah. nichxí náha quinto viernes, chin gad´zin este nin rahca xo´pa vierna, chxí chxí réhe dxáhanin nin náha san salvador shñihirabah vierna de ramos, sábado de ramos. shñíhirabah chxí chxí rdzalóho réhe yádza tuhbi bwínan rahcabah disfrazar gaduhubi lóho nagása. Riú tuh mashcra lóhobah dxigah degah dzóhobah este shca´chubah pues dzobah dzigadzi bwín dxáabah dzzigadiz gurih rabah antes este gurinác lah rahbah. láac jesus, dzichxí pah rdzúhu bwín ri, rahcadziban rabuédzibahan, tuhbi historia dzi náhan este núhun bahyi. ya este de richxí rdzalóho réhebah, réhebah lóho. nédza cada shchxín cada lóho nédza dzega dzídzibah shtamburabah, nuhuragah biñínin nadxibirahbi lac bah chin gua´c bi lac rabah riu garih gadxúhnrabih. rdzanéherabah dada gulinh, riéhu ga lóhora nichxí ra cuhura nichxí shica la´dxin, ya de richxí gabiah garih rabah pues dxichxí horchxí gushínchxí. mas a las diez réhe dxáhan salvadorin riañih calvarih, gaduhubi guéhla rianehe rabañíh, sandarta shñíhirabah shtéhengahca dhxióosin náhan bah dze neh rabahn chin chalóho. gadzín san este san salvadorin calvarih este dxáhan burrin rachiñíhinuh dhxizáa radzin ñih richxí réhe, rdzáruh réhe lóhoñih, shcadxí shveladorañih, shcadxí,. ya de richxí láha top taduhun nin náha encargado de lác ñih, rahca gah bih encargar shdibih tuhbi caféyin, shdibih tuhbi tamalin o tuh panin raú rah bwínin. nin rúhun acompañar lac bih pur shcompromisobih chin garáh guéhla las cuatro de la mañana dzí shbuedza rdzáruh lóhoñih bah rihira toptaduhun bah rihine lác ñic Chin chalóh nichxi luegu ya náhan bwín shor chuhu midshí buel las ochon buel las nueven, baa dzéhera gah bwín midshí, cruz calvarih bah dzéhega dxirabañih, guigádzi palma guigádzi láhayichxi dzín shñíhirabahn dhxizáa guigadzí dzínin lahyichxi, richxí riáha bisho´dza, ruhunan bendecir chin chalóho. chalóho midshí chxí chxí dxié tah ñih, muscah riéh tanehe láha ñih per yádza chxí chxí bah dzéhebah dzigah dzi bwín dxáabah nálabah, sandarta lac ñih shñídxiuhñi. porque porque lac ñih náh náha lac gahca dhxióozin riéh ganéhe lac ñih, dxietañih badziañih láhan guido´, ba dziahañi, cuédza ñih láhan guido´, gahcañih. shluhigariñih, nichxí rahca duminguh de ramos, de richxi duminguhchxí shñíhirabah ah lundxi santuh badzíhin ah marchxí santu dzéhe, che´hera bwín láhan mercado. chedzí rabah sbweeldarabah, chehedzirabah este porque láhac dhxiozaa badzia nan gudauh bwín bweelda, gudauh bwín tuh panin nin buihin ñih, riah rabah riazirabahn láhan. mercado miercuchxí lac ra bwín núhura lar bah riyuhn la shbweeldarabah, shca´han dzitah buidxi, gahca shguizaduh bidzah nchxidzirabah gahca garatih. ruá yídzirah gabah, ya láhan guido´, juevi chxí nahpa guiréhe este, huuh rdzáruh lóhora dhxáanin. Gucuedzarabah la virgen de dolores, gucuedzarabah la virgen de rosario, gucuedzarabah santo entierro, dulce nombre, gadxé tih dxáhanin rucuedzarabah. láhan guido´, pero bien adornado náhan ruhunrabahn adornar, de bitzídza, de bieñíhi ay shí bieñih shcáha lóhñih porque rahbirabah curesmah ay bieñíh,. astáhyih chin garéhe gloria, shñihirabah chin rahca resurrección chxí yi este, núhu derechu rucaharabah bieñih láhan guidó nacayih diz rahca shmaana santuh. este nacahyidzi ráhca láhan guido´, shma nasantuh, ya de richxí vierna, juevi richxí rahcan rucuedzara bah gaduhubi guihdxi, riah giáhc láhañic. ria rah bwín rianéh veladorah ruca dxíra bahn pero despues lac rah tobtaduh rudziuuh yirabahn porque rabirabah ay bieñih, guiréhe dhxáanin más a las ocho de la noche,. shbuerabah cristuhn raa nin náha señor del rayo, gadxé tahpa crishtuhun, la virgen de dolores shñíhidxiuh, cun la virgen del ro, la soledad, shbuerabah ba dzéhe ñih procesion. muerdotih lóho dxiáa guiréheñih cuedzañih muerdotih layihchxí chxí chxí nin náha este ah dzéheñin núh vueltah radxá gañih, santu crudzin, porque santu crudzin, desde láhyidxí juevichxí rdzalóho réheñih, pandara núhubi nin rúhun promesa riah rabih riadxiarabih ñih pero promesa náhan ruhunrabin Desde láhyidxí rdzalóho ñih réheñi vierna juevichxí, ya de richxí réhe la virgen de dolores guéhla, cun cristuhhun, pues bwín al pendiente rihiraba cada rua shléherabah. tin gushíhirabah núhun ñihzin, dzigah chula guiñáha tidxi dhxáanin, núhu vueltah lóho nédza ruhunrabah encontrar, santu crudzin, nuhugadza vueltah ay rúhun tucarih, dzigah. dzéheñih dzenalañih, núh vueltah o dzéheñih ahñih ñidxiuh, pero gadubih tih láhda guihdxi riá rañih, cada astáh náha tuhbi crudzin guihdxi dziáhan crudzin núhu, cada shchxín. richxí rudzun dxibihraa nuhubichxí, núhu vueltah richxí lac rabih ríh lac dhxáanin dzéhe, bah ñidxurabih o bah nác lara bih, lac ñih dzichxí chxídzi ruhun tucar. gaduhubih juevi guéhla chxí, dxiuhra rih dhxáanin láhan guido´, gucahyih dzí mas a las dos de la mañana, dxiuhgah rihiñíh, ah pues lac bah biúhñih, ya toptaduhunra. pues chegash gadzirabah tuh carriyin, per eso sí garáh guéhla rdzíyih dóho ahra bah dzéhe lah gah, apostoles igual vierna rdziyih dóho ah rabah, rihila chin chalóho. gadzin rabah ah como riéuh rudzéuh rabah dulce nombre, rahbah desde juevi ridzéhurabah lac ñih, ya riá bwín riá guiáh lac ñih, ya garáh guéhl rdzíyi chxí gadubih tih rdzíyih. bah rirah apostol rdzíyih shbue rdzaruh lóho ñih racurabah shabah la´buerabah cada tuhbi rabah naparah bah lac rabah. Nin náha este gadxé tih nombre nin nahpa apostolesñih ya bah rirah bah ribuehrabah rdzáruh, lóho dulce nombre, chin chalóho rdzaru chxí gahca mas a las once de la mañana. chxí chxí rabuerah bah dulce nombren nin rahbirabah riéu tin gudzela gah ñih encuentro, viernachxí de viernachxí nin náha este gabuerabañih horchxí ríhiñih. nezdzi nez dídzi guido´, tuhbi táyihn rdzaneherabah ñih, para guhun ñih encontrar lac shmañih, ya shmañih shtubih nédzagah néhez shchxin léhe rianera ga bah lác shmáñi, cun muscah binechu, pera shishá trishta este comah gudxin bwín láhañic, binechu réhenera bahñih, bwín dzián roho bwín riáha procesión, porque porque pues. tuhbi dolor tan grande nichxí par lac shmañih maria cun todo par lac nuh rionuh rio gia´c nuh nez lóho dxiaa para ruchagah yáhn ñih ruhunñih encontrar. lac shmáha ñih chalóho guchagah yáhn ñih, chxí chxí guica´hañi calvarih dzéhe ñih calvari, cuihiñi calvaro guiréhe rdzaruh guirehe lóhoñih chxí chxí núhu vueltah. riá bisho´dza lagah cah bah ruhunbah midshí, chxí chxí dxie tah ñih, ba dzihe ñi, ba bihuñih láhan guido´, chalóho dxiuh ñih, guchaga rua bwín lac ñih,. chalóho guchaga rua bwín lac ñih gudziah bwín yídzi bah chin gabiah garibah stuhubi entierro shñihirabah chxí chxí este gudzéhelagah bwín lóho entierro. réhe dxánin nin shgádzi. Ya dulce nombre ahñi biulah shluharñih porque porque lac dxí badzáha bireh ñih, gulehec ra bah lac ñih ahñih biuhla shlugarñih, guiréhe santo entierro horchxí. bah dzéheñih gaduhubi nedzíu bah dzéheñih, dzé neh buin pero yadza chxí chxí ay rian cahbah ah cada rato cada esquina ahba nuga cahbah stamburabah ahbah bugacahbah. pues dzupa cahbah dzigahdzi bwín dxáaaba, dzubah bah, ya de richxí ahñih dzéhe ah ñih gucáha calvarih lac ñih santo entierro ah dzéheñin gadubih néhedza gaduhubi nédza. dxiugariñih, cada lóho crudzi shbuedza ñih, ruhulda muscah, ruhulda chxí chxí dxiu garihiñin láhan guido´, ba guhutañih, rubuerabah rdzaruh lóho ñih, richxí. bah bian ñih, gaduhubi guélchxi giréhe rdzaruh lóhoñi, chxíchxí gabiagarih lah gah este toptaduhunra che gash gadzira bah como ya ya gu´ca guéhla, rdzíyih dóho garah guéhla. sabado bah dzéhera la gahbah, costumbre nin náha lahdxinuh chéhera gabah lóho cuneju, dxichxí, bah dzéherabah lóho cuneju rin ruhunrabah tuh calduh raurabah ruhunrabah. garatih ya de richxí bwín láha rabira bah shora núhu este midshí gloria dxínrah bwínraa núhu midshí gloria, bah dzéra lagah bah tin guicáha gloria, núhu. bwín riabha láhan guido´, riagiah bah núhu bwín ah la diversión riá rahbah porque porque shtuhubi cua´ra gah bwín gulah por necesidad por shtéhen ruá yúhu scueyih por. shtéhenra ruhunragah bah baile ruhunragah bah. Pues núhu bwín madzi ria ragabah lóh baile que cheherabah láhan guido´, nichxí náha rahca sabado de gloria, ya garah guéhla duminguh duminhguh de pas, de resurección. shñihiragabah, de richxí pues rdzalóho ríh costumbre nin náha lahdxinuh dxíchxi, shñíhirabah rah carah ripu dadahguhla riuhrah bachu, riurah, per nin nachxí yádza chxí. como buin dxáabah bah binádzu bah bihéhu bah rdia rah dadaguhla a las cinco a las seis de la tarde, riáh ria galéhe láac yádza, láhan láhan ladzi dxíbah porque. riéhu bah de lo que nin buihinbah gudzubah, ya de richxí shbuihi rah dadaguhla, shbuidzara bah lahda guihdxi shbuidzarahbah riuh rarih rabah lóho dxiáa gudxiáharabah. ria guihinrabah legra, ria guihinrabah, ca´ núhu fiesta ria ra bah lóho fiesta, tuh shmáhan shbuirabah rahcarabah disfrazar lulchxima chin ah shmáhan gadxa gah ah shmana santuh. gudidxí lulchxima dxi shñihirabah riú premiación, nin rahca rah dxapam bahyíh, nin rúhunra dxíchxi, nin racuhura ora si que traje típico, sabnin ráh, calzonin rah mangah lahan guetin. raa, shñihirabah cuhun gamish dxíaa nichxí racuhurabah nichxí ruhunrabah buiñu´shin dzinin nin núhu ríh rúhunra bwín gunác yin náha dxíchi néhen rabuerabahn ruhunraban. duhuyin shñíhirabah, bah riyunrabahn ya de richxí lac rah autoridad rudigadza tuh premio lac ra bah Cuhun nin náh este cosa nin cuhun nin gun gan, cuhun nin rúhu cosa dzaaca, nichi run gan, per dxichi raca ladxinu, tuxhman riu este dadagulara, astáh richxí chxí dzi rah lóhon este. <noise> shmana santuh.